So tawi aɗa yiɗi fooɗde puuseer gonɗo e humbere, <hesitation> a hoccan masiŋ ma poɗoowo puuseer. Kuccina to tuumni ɗo, to waɗi puuseer ɗo. Aɗa fooɗa, aɗa fooɗa haa laaɓa. Ndewa hen ndefta hen haa ngannda laaɓi.